Ia, fitokisan̈a io zen̈y manana anjara asa maventy amin'ny fiaraha-moniny. Fôtony koa fa tsisy fitokisan̈a, sarotro zen̈y atao <hesitation> anao zen̈y karà lasa mailomailo fo. Aviô aminjay tsy afaka tsisy olo fekiny zen̈y afaka amitrahanao raha. Tsisy olo fekiny zen̈y mba mety tavandrainao fa anao zen̈y mavozo fo tsao i olo io hangalatra. Tsao i olo io hamitaka anao. Nefa zen̈y ndraikindraiky misy olo zen̈y tsy man̈ano zen̈y. Ilain̈y zen̈y fitokisan̈a.